Inā he huakaʻi wā au, <hesitation> uh a hele aku au i mua i hoʻokahi pule paha, e nānā paha au i nā hanana nui, <hesitation> uh nā pilikia paha, a me nā mea hauʻoli. E palapala au i nā mea i aʻo mai <hesitation> uh a hoʻi au i ka wā o kēia manawa e haʻi aku ai i nā mea aʻu i ʻike ai. I hiki iaʻu ke kōkua i koʻu ʻohana a me <hesitation> uh koʻu kaiāulu.